Feiy okpoki, amem lo ana uteiy okpoki ō kana na gine roiy mo okpoki opobhō, okpoki onuma anaruo. Ana okpoki oolo kana uteiy ekima, ezegh oolo, ana uteiy awuny. oiy ōoy omoon aloōr. Amem ana uteiy okpoki ko omōon aloor oolo, ko okoro okpoki bha ana uteiy ō, okoro ekima bhana uteiy o, ebaal ologhi ōolō na oiy ooy ebaal ologhi, amem ekima odi talōor onuma, aloor onuma adeiy ni. Amem ana onuse dio mezegh po ekima odi taloor onuma ana okpoki odi kidio pooma lōor onuma arazegh arazegh, etulan ōolo, awuny onuma etulan ōolō, aloor onuma ekina ōolo, arazegh, gbamezo but amem obho ana odi riikpoogh aloor o tonuma, ana ughani gbagbarabh, aruuny onuma ighua ni kana uteiy okpoki okpoki na neghe gha tamen olor ana ekima odi ta loor onuma. Ana uteiy okpoki kedio arazegh idi taloor onuma ana umiin ede aroiy iteiy okpoki obho ebaalologhi ōolo na ana uteiy okpoki okhaan odi taloor onumaa, bon ebaalologhi lo uteiy ta de bho ōolona erol oyiin esi pezo ami umiin ōbhō. Oiy ooy ateiy okpoki kedio adio tabaal ezo obetunu ōolo, ezolodighi oolo, kedio onon oiy takol iibha bhō ulegha, iibha bhō le. But ibha ana uteiy okpoki bho ekima odi talōor onuma awuy onuma ighua ni, arazegh iilo, obho ōolo amem lo okpoki odi tavo onuma ka dio abaal o ana odini naagbaraghu, agada ōbho ana nakura kura mikpoki ō kedio ekima ōolo, eghunotu onuma ekina oolo, ōoma aduma oobaghami oobaghami. Ana bho uteiy ibam benaan kedio ana ughua ni, awuny onuma ighua ni, ani onuma na nogho mebaalo loghi netulan totu pana oteiy ekima ōoma aduma iibaghami iibaghami, bon ebaalologhi la ana tateiy ekana ōolo na. But amem la ana uteiy okpoki ka awuiy onuma na na neghunotu onuma idi nekima. Okpoki onoghodio mebaalologhi tamem lo ana ekima olo. aroiy netele kua bho odigh kere kere arazegh idi taloor ō anamiin kua bhō. Ana omiin ughol opeer na kiilom oba motto na kiilom na ki na kiilom natu, oogh amotto na kiilom naki na kiilom natu. Anakol ana ateiy ekima, ekima la ana uteiy amem opobhō ōolō ana va monol ko opeer, oseghe ma dōol to opeer onogho zina pana oghol ta aami uvana dio morol kodi na ana umiin iibaghami ede aroiy obho iteiy ikpoki ō, bon ekima ōolo, ebaal ologhi liteiy tade bho ōolo mobo bho ana miin kua bhiteiy ikpoki ō. Ana weiy okpoki kedio etulan ōolo taloor ō, arazegh no digh kere kere iibaghami, niitua ōloghi, pekima oolo talōor ō ana umiin oiy lateiy okpoki, kedio adio abaal, eghunotu odi deiy ani nolom kedio ōoma aduaa iibaghami iibaghami, ōlōm na betunu pa ani na betunu, ōlōm na betunu, pani na betunu ebaal ologhi lodi tesiōpōbhō ekana ōolo na olo ana ta ateiy okpoki bha alideiy ilo taloor onuma, ka ana uteiy eko mo kpoki? So okpoki na nogho moiy mebaalologhi tamem ōlo ōzu alōor onuma aghua ni. Eghunotu onuma, ekima arol, otudio molo teebhima eebhirima eki etu, okpoki onoghodio mebaalologhi mōoytamen obho odi oteiyo me ta wme odi okpoki na nogho moiy obaalologhi tamem ōbhō odi ateiy ekaina talōor odi. ede aroiy bha ana umiin kua tutu tu bhi nele neki, ikoro ibaaghami bhi di talōor ede aroiy ana ologhomio. Amem iibaghanni idita loor oiy ka teiy okpoki okpo obol eko kanogho mobaal ologhi? Okpoki opo orue dio anogho aodi mebaal ōloghi, enaan kutanogho nwiy ōoy mebaal ologhi oiy ōoy to kol okpoki na nogho mebaal ologhi tamem obho ekima odi ta loor onuma. Amem olo ekaina olo taloor onuma, okpoki opo bho ana uteiy ō oruedio anogbo zōna bonobaalologhi. ana umiin pana oghol ō! Aami ta tol aani kezobho opeer ō, ana utuan pana omun oghol okpoki opo bho opeer ateiy ōbho ekana ta ami uwadio modigh okpoki opō. Ami utol ezobho ami odi ōbhō tamem olo ekima olo talōor oiy ooy.